Jadi kite tu men nak ngingon ayam tu, belila ge belila ayam tu yang jak kecik, entah ayam kampong entah ayam ape sek bewarne- warne tu ayam inol tu, na men jak kecik tu kite tu di loron buat kandang e de tu beli pakanan e, beli por, dem beli por tu njok umah e jugek ye tu, dem tu men ye la lumayan besok tu, men la sekilan ayam tu, paleng la lumayan norot dengan tuan e men kite men nak njok makan njok makan tu dan juge tergantung ayam e tu, men tuan e kadang ngenjok makan bae dak di ajak e maen dak norot nye toboh tu harus tu ngenjok makan, ajak e maen segil kan, di mandi ke ape ayam tu na men la beso gek ye tu norot ayam tu, ntah ye ape ade kasih sayang ape cakmane dak tau juge ayam tu, jadi tergantong tuan e kite tu men nak ngoros ayam tu, ade tu wang tu ngoros ayam tu yang etu bae e, mbeli ayam di masok dalam kandang ngiyo ngasi makanan dem tu dem, di pek nyo situ lah, dak di pek nye umah ape, dalam kandang tebuka tu la lupe di kunci nye, la lemak men te anjeng makan ayam tu la ayam tu men nak norot tu di ingon jak kecik di oros la tu dem jinak tu la ayam kamu tu men kamu oros teros.